والله يخوى هو الشغل كدة ، وأى وظيفة على فكرة تروح تلاقى فيها مشاكل كثيرة يعنى ، بس الواحد لآزم يصبر يعنى علشان عيشه يعنى ، هذى وظيفتك بردوا ايش بتسوى لآزم بتشد حيلك يعنى وإن شاء الله بتتيسر يعنى ، وهى كلها ترى كام ساعة ترى ما تكثر عن كدة وأى مشاكل ترى تصير فى الوظيفة أى وظيفة تلاقى فيها نفس المشاكل ما فى وظيفة سهلة.